kalo makanan yang biso bikin mato kito ni bagus, sehat setau sayo banyak in makan sayur yang ijau-ijau, makan yang banyak vitamin c nyo, kayak ikan bagus tu kalo buat meningkatkan penglihatan mato kito ni, kacang-kacangan jugo bagus, jangan kalo mato kito gatal jangan di kucek beli obat tetes mato jangan sering nengok layer hp atau komputer itu biso pengaruh jugo buat mato kito kalo kelamo an nengok itu biso bikin mato kito dak sehat, samo kalau banyak begadang main hp itu biso jugo, aku pernah ngeraso kalo tiap aku begadang tu sambal main hp kadang mato ku tu raso nyo gatal nian, baek-baek lah kito ni jago mato kito, dak ado soalnyo di jual, cahayo dari hp ni emang kadang tu biso bikin mato kito jadi rusak, apo lagi kalo lagi main hp negok nyo tu terlalu dekat nian gitu.